Allor vivere 'na bella vita p' me <hesitation> è come <hesitation> stare <hesitation> es- s- essere felici, tenè 'na bella famiglia e abitare in una, in una una bella zona come Napoli. Naturalmente Napoli centro, <hesitation> e niente. <hesitation> 'Na bella vita <hesitation> è comunque anche vivere senza pensieri e avere sufficiente p' campà <hesitation> e p' t' fa 'na bella vacanz. <hesitation> E avere dei figli bravi, studiosi, che nun t' danno pensier. Soprattutto questo. E poi fare quello che vuoi, fà chell che vuò tu. Chest è 'a bella vita, fa chell che vuò tu, sempre nel limite del del del rispetto e <hesitation> niente. <hesitation> 'Na bella vita è <hesitation> andare <hesitation> quando t' pare e piace a t' fa nu gir, a t' fa 'na bella vacanz, a ji luntan, a cunoscere posti nuov. <hesitation> Con gli amici, andare <hesitation> al bar, andare <hesitation> a fare gite. <hesitation> Tutte queste cose. Questa so 'na bella vita p' me. E soprattutto rispettare anche gli altri. Rispettare gli altri e far vivere gli altri, come vorresti far <hesitation> vivere tu. Più o meno questo p' me è il senso della bella vita.